velkomin í Kastljós það hefur borið á því á undanförnum árum að lyf verði hreinlega uppseld í apótekum

landsins stundum eru þetta algeng meðul eins og bólgueyðandi lyf eða

hefur líka komið fyrir að fólk með hættulega sjúkdóma fái ekki það sem það þarf til að lækna hættulega sjúkdóma eða halda þeim niðri hingað í Kastljós er komin Lára Guðrún vertu velkomin í Kastljós takk fyrir Lára þú hefur reynt lyfjaskortinn á eigin skinni þú greinist með brjóstakrabbamein í fyrra og þarft að taka taki sig upp aftur en þessi lyf hafa ekki verið fáanleg að undanförnu nei og í þessu sérstaka tilfelli hefur hvorki verið fáanlegt frumlyf eða samheitalyf þannig að aðgangurinn hefur verið enginn fyrir okkur sem erum á þessum lyfjum geturðu lýst aðeins fyrir mér bara hvernig þú áttaðir þig á þessari stöðu ég sá í hvað stefndi svona í lok ágúst þegar þegar ég sá að það var einhverra einhverra daga bið eftir lyfjum og ég fór að grennslast fyrir og rakst á biðlista inni á inni á netinu og þar kom í ljós að þessi lyf yrðu ekki afgreidd fyrr en í lok ágúst þannig að ég var orðin lyfjalaus á þeim tímapunkti og þurfti því að leita til vinkonu sem greindist einnig með sama krabbamein og hún

lánaði mér spjald og svo fann ég einn pakka í Lyfjaveri eftir að hafa hringt í öll apótek

góð tilfinning að fara ekki lyfjalaus til útlanda hvað finnst þér um þetta ástand sko það á náttúrulega bara að vera tryggur aðgangur að lífsnauðsynlegum lyfjum alltaf alla daga alveg sama hvað og þetta ástand

skaðinn er skeður því konur upplifa í rauninni mjög slæmar tilfinningar þegar svona öryggisleysi

kemur fyrir því þetta er eins og bara biðin eftir greiningu þetta er bara öryggisleysi og þetta er mjög mjög slæmt bara þessi

er eins og áfallið bara komi aftur já já já og konur eru farnar að vera nokkrum dögum saman lyfjalausar áður en þær hringja í vin þannig að það er ekki

eruð í sambandi þú ert í sambandi við fleiri konur stöndum þétt saman og

verið að láta vita svona þegar að fæst einn pakki hér og þar vinkona mín hafði samband við mig í morgun og henni bara féllust hendur þar sem hún áttaði sig á því að það var í rauninni ekki hægt hún fékk ekki lyfin sín afgreidd og og bara já hún var bara mjög kvíðin og óttaslegin þetta er nefnilega dálítið flókið þessi lyf

og þau hafa svipaða virkni en annað er frumlyf og hitt er er samheitalyf

er komið til landsins en það er dýrara og það hafa bara ekkert allir efni á því er þegar samheitalyfið er ekki til þá taka Sjúkratryggingar við og greiða það niður en það gerist ekki sjálfkrafa þannig að nei þú þarft að eiga pening þú þarft að þetta er útlagður kostnaður saman hvað þannig að já þannig að þetta geta verið dálitlar

já ég hefði þurft að greiða tuttugu þúsund og tuttugu og eina krónu ef ég hefði ekki verið í efsta þrepinu á sínum tíma allir sem ráða við það nei ég

ég get fengið mat og lyf og ég hef hús ég hef þak yfir höfuðið og mig langar miklu meira að vera heima að læra fyrir fyrir háskólanámið sem ég er í sem hluta af endurhæfingunni en ekki vera hér að biðja um

sem eru bara aðgangur að lífsnauðsynlegum lyfjum já þú hefur ekki bara vakið athygli á þessu þú

sjálfstæðar rannsóknir bara á orsökum hvernig hefur þér gengið að fá svör við þessu það hefur ekki gengið það benda benda allir hver á annan þetta mögulega strandi á heildsölum ég held heildsalar og heilbrigðisstarfsfólk síðust til að frétta þetta þannig að er er þá ábyrgðin hjá neytandanum sem það á ekki að vera það er hvergi til neinn miðlægur gagnagrunnur yfir það

hver staðan er þannig að það er ekki hægt að fyrirbyggja að allt fari í óefni nema við neytendur sjúklingar látum vita sjálf og það er ekki

gott heilbrigðiskerfi að mínu mati hvað finnst þér að þyrfti að gera til að laga þetta ja sko

koma fram núna þetta er of seint skaðinn

það eru margir að lenda í þessu ég veit ekki hreinlega hvort að maður á

biðja um afsökunarbeiðni eða eitthvað ég veit ekki frá hverjum það ætti að koma við viljum bara viljum bara vera örugg

við viljum vera örugg og við viljum eiga fyrir mat og lyfjum en ekki vera einhversstaðar í einhverju gatasigti heilbrigðiskerfis sem að míglekur hvort eð er peningum út af svona hlutum Lára

þakka þér kærlega fyrir komuna í Kastljós takk já við þurfum að hafa greiðan aðgang að lyfjum en það eru einhverjir hnökrar á kerfinu sem á að sjá okkur fyrir þeim þetta er flókið kerfi á Íslandi eru um átján

stærstur hluti lyfja er innfluttur sum eru frumlyf en líka eru til samheitalyf sem hafa svipaða virkni en eru töluvert ódýrari tvö stór dreifingarfyrirtæki

sjá aðallega um að dreifa lyfjum þeim er gert að halda nákvæmt bókhald yfir þau lyf sem ekki eru til hverju sinni biðlistarnir eru birtir á hverjum degi og í dag eru yfir hundrað og sextíu vörunúmer á biðlista hjá hvoru fyrirtæki fyrir sig þessi tala dregur þó upp mjög ýkta mynd af

því mörg þessara lyfja eru ekki raunverulega á markaði oft eru til önnur sambærileg lyf og stundum eru þetta bara tilteknar pakkningar eða skammtastærðir vandinn er engu að síður fyrir hendi og getur valdið sjúklingum raunverulegum þjáningum og jafnvel stefnt lífi þeirra í hættu hingað eru komnir þeir Kolbeinn Guðmundsson yfirlæknir hjá Lyfjastofnun og það er mjög góð spurning og þetta kannski hljómar eins og einfalt einfalt vandamál en það er erfitt að hafa eftirlit með hlutum sem þú hefur litla yfirsýn yfir og það er kannski þar sem hundurinn liggur grafinn aðalvandinn í kerfinu er skortur á yfirsýn Lyfjastofnun veitir hefur vissulega eftirlit með innflytjendum og umboðsaðilum og apótekum en hefur afskaplega lítið og ekkert yfirlit yfir hvernig birgðastaða er á hverjum stað og

getur verið af mörgum toga og að hluta til er þetta alþjóðlegt vandamál þar sem að skortur getur

í framleiðslu á virku efni á heimsvísu

í því eins og aðrir en svo er það líka heimatilbúni vandinn þar sem að við erum lítill markaður og fá vörunúmer á markaði og kannski eitt eða tvö lyf og þá gerist það að ef eitt lyf lendir í vandræðum hvort sem það er í framleiðslu eða flutningi eða geymslu þá allt í einu lendir allur þunginn á næsta lyfi og

er kannski ekki til nægur lager af því lyfi þannig að það er oft erfitt að undirbúa sig undir svona og eftirlitið kannski það má alltaf gagnrýna það en ég held að aðalatriðið sé bara við reynum að vinna með innflytjendum og markaðsaðilum að leysa þessi vandamál eins og hægt er þá er

allt gert til þess að finna aðrar leiðir reyna að fá þetta frá öðrum löndum og það er gert á mjög skjótan hátt með

átta sig á því að þá er þetta kannski ekki lyfið með íslenskum fylgiseðlum það getur verið ítalskur seðill eða eitthvað slíkt þetta hljómar

þetta séu svona dómínó áhrif og það sé raunverulega enginn sem hafi yfirsýnina yfir markaðinn það er eiginlega mín niðurstaða líka og okkur sýnist þetta vandamál vera

svolítið að vaxa þetta er kannski þetta er ekki bara kannski er hluti af þessu aukin umræða eins og sem

að sé af hinu góða vegna þess að við verðum að gera okkur grein fyrir vandanum og finna lausnir og ég held að allir í þessum geira Lyfjastofnun innflytjendur umboðsaðilar apótek eru þarna til þess að hjálpa

það eru engar hindranir þar en það er það held ég vanti á svona upplýsingagjöfina og að það séu

eru reist fyrr heldur en þegar sjúklingurinn uppgötvar það en við til dæmis vorum bara í dag að frétta af þessu vandamáli Jakob falur þú ert í forsvari fyrir framleiðendur frumlyfja

er vandamál sem kemur upp í báðum þessum flokkum og eins og Lára sagði frá hér áðan voru bæði lyfin ófáanleg í nokkra daga bæði sem hefur ekki verið fáanlegt síðan í maí er þetta í lagi nei eins og Lára lýsir sinni reynslu undanfarið þá get ég og við öll sem búum í þessu samfélagi verið sammála

um að þetta er ekki í lagi og það er alveg ljóst að í raun og veru berum ábyrgð á því að sjúklingarnir sem eru að fá þjónustu hjá heilbrigðiskerfinu sjúklingarnir eiga að sjálfsögðu rétt á því að fá bestu mögulegu þjónustu sem völ er á hverju sinni og við þurfum og

við þá bara við öll sem komum að því að sjá til þess að að lyf séu að koma í íslenska heilbrigðiskerfi við þurfum öll að setjast niður og fara yfir hvað og þá mögulega hvernig er eins og Kolbeinn segir réttilega þetta er ekki einangrað íslenskt vandamál þetta kemur upp af og til og við þurfum einhvern veginn að reyna að átta okkur á því eins og ég segi hvað og hvernig við getum lágmarkað lyfjaskort ég átti samtal við forstjóra Lyfjastofnunar í morgun um þetta mál og ég á von á því að fyrr en síðar vonandi bara sem fyrst að þá munum við kalla saman alla sem koma í raun og veru að aðfangakeðjunni og fara yfir hvernig við getum möguleg reynt að

lágmarka að svona gerist yrði það þá einhvers konar samráðsvettvangur eða ja það er til dæmis eins og eins og Kolbeinn benti réttilega á áðan að þetta er lítill markaður mögulega kannski tvö lyf í ákveðnum ákveðnum lyfjaflokki ef að það kemur upp vandamál með eitt þá verður allur þunginn á aðeins einu lyfi þannig að við þurfum væntanlega meðal annars í samtali við stjórnvöld að skoða hvort að sú staðreynd að þessi litli markaður búi við vandamál sem þessi hvort það sé eitthvað í regluverkinu eða eitthvað sem gerir það að verkum að að markaðurinn sem slíkur sé ekki að uppfylla þær kröfur sem við í raun og veru gerum til heilbrigðiskerfisins og það er okkar allra að finna svör við því lyfjafyrirtæki eru náttúrulega rekin í hagnaðarskyni það náttúrulega er eins og það er þau hagnast ekkert á því að hafa of stóra lagera þeim ber samt skylda til þess að halda lager getur verið að þessir lagerar séu bara ekki nógu stórir að setja saman sko viðskiptamódel lyfjafyrirtækjanna miðað við lítill íslenskan markað en hérna það er alveg á

hreinu að

að segja á hverjum einasta degi þá eru fyritækin að reyna að og við erum boðin og búin og það er sífellt verið eins og Lyfjastofnun held ég að geti vottað það er sífellt verið að reyna að koma í veg fyrir að svona staða komi upp og við öll öll berum ábyrgð á

á því að hérna að svona staða komi ekki upp og við verðum að finna einhverjar leiðir eins og ég segi ef við mögulega getum til að koma í veg fyrir það hvað með Lyfjastofnun og Sjúkratryggingar og þetta opinbera kerfi sem á að halda utan um þetta eruð þið nógu fljót að grípa til aðgerða veita undanþágur niðurgreiða dýrari lyf og svo framvegis þegar

já vegna en vandinn er bara sá að við fréttum svo seint af

undanþágurnar eru eru þegar svona stendur á veittar samdægurs það er ekki nein bið á því það getur verið smá kannski biðtími milli þess að lyfjagreiðslunefnd þó ég geti ekki alveg svarað fyrir þau að það taki smá tíma að koma því inn í það kerfi en þegar lyf sem er annars niðurgreitt af ríkinu verður ófáanlegt þá þá eykst niðurgreiðslan á á hinu lyfinu sem þó var þó dýrara fyrir þannig að það er

gera meira straumlínulagað en þetta samráð eða þessi samvinna milli aðila er er að hefjast núna og það er búið að boða til til fundar með svona hagsmunaaðilum í þessu til þess að reyna aðalvandinn eins og ég sé hann er einmitt þessi svona vöntun á bara birgðastöðu og upplýsingum milli kerfanna ég held að þetta sé akkúrat það sem þarf að skoða kannski hvað helst að það sé látið vita

að upplýsingastreymi á milli allra sem koma að því að þjónusta heilbrigðiskerfið að upplýsingastreymið sé eins gott og kostur er

það sé algjört lykilatriði og við þurfum öll að fara yfir hvort og þá hvernig við getum bætt það akkúrat Jakob falur og Kolbeinn kærar þakkir fyrir komuna í Kastljós í kvöld þetta verður þá ekki lengra hjá okkur í kvöld Kastljós verður á sínum stað annað kvöld klukkan nítján þrjátíu og fimm